රටවල් නම් කරොත් එහෙම ඊජිප්තුව නයිජීරියාව දකුණු අප්‍රිකාව ඇෆ්ගනිස්ථානය බංග්ලාදේශය ඉන්දියාව ඉන්දුනීෂියාව ඉරානය ඉරාකය ඊශ්‍රායලය ජපානය කුවේට් මැලේසියාව තායිලන්තය පකිස්ථානය <noise> පලස්තීනය පිලිපීනය සෞදි අරාබිය <hesitation> කොරියාව ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රංශය ජර්මනිය ඉතාලිය නෙදර්ලන්තය නෝර්වේ රුසියාව ස්වීඩනය ඇමරිකාව එංගලන්තය වගේ ගන්න පුළුවන්